Ho kiti ta adakua tanti anri kuchi konre tanti, a anria konreti veeó ta ngu tina yó, kadakuatanti anria, anria kane ini mi tanti anria nratonti ña anria koreti veeo yó a ti- tikachi yó ha leoyó ta kastontanti anria kaditanti ta xadio ti tá ku gan kastonti chin ti dabatán ña oxakatia jan chí nrukue xhin ni kiti xhí yó ta ñajan nguna ini ña kea kea ti kiti yó, ta ngu tikachi yó ta duni dikuan gaketi chee yó tán, ta xa ni xadio no iin kiti, neña yó ne nrida kitiyó ta ho o on. nachone noti ta kastonti chin kiti daba tán, ta dikuan nguan kadakua tanti anria kuchi kakavati konti.